Tabeng eng menabo tawabainna peekela ule ninawalo tee teu sukulu onolio gawalunna. Okei sukulu onoli wiken go noomalilu nii kabu muuni naa, noomalila peepo ule matau ule gawabilunna awanang nii ule elo naimalianato, nainai malianatoi eng ule tee ule teu ule kalaa ule apabilu o ule elo ule gawalawai tee mani lopa naa peekang teu taingo awo new zealand po aga lae ke pilai aliana upo. <noise> pilai aliana upo eng tee asiakono te meluno nii tee mani lopa nimponaika tokawalili, eng melunang ule ninaulo ule metempogonna nammee panna, oga ule omulila smail alu, smail alala ule apu kawas pona wokumu Nii tee nainaigo ule lepo kalamalilio taba meeke, wokumunang nana apu lii nee taba otoli? Apa lopa ena nii taba onolialu nii nainai go kalamalili moli nii sumatin naa, peekanna apu tee tabo tee woliabainang nailaliai oga tee peekanna apu ninau mamiliaino table wesieliai teng ule mamung, mamubilio ule teka ule ummeng nau ule andi tee o naialimo. Amulunang tee ule peekanna nugai ule mitabala naialiko, naialikong manikuka tewa naialiko taba nai, apu nagopelila napo powai pola apeai nagopabili awa owanda o nee nagopabili napo tee mela apa oga nagopabili oiga napo apu tewo teke uwakawalikongpo napo aweleleliai peekanna napo amuli, naimaliko, naimaliko kalesamolima. Naimalili noliko ule tee o pilai aliana upong pogo ule ninaulo teke po pola apu Enai lii ule o likang ule kabu african po nawato teng negenang, negenabilung ule, negenangko ogaka ule tang negenu tang apang eu tewato opong o nikang wole tewo nawato ea tewo wole waikaba maka kaliwe waikes, opong nikanoke tewo tewatona ninau ailan ko otoloko tewo kaliwe waikes naa onai kaliwe. Manne oga apu nee ia eng teka nabai alu, nii tee peekanna naimalili noli, naimalili noli. Naimalili noliko ninali teika agetaingpo pole ka te pola apu- poleta apuletu ang gaweli apa lopa nii ka age mamubili nainai malili noli eng awa tanamali lii ale otoliko? Apang nii tee amasko pawa woliamma namasko teke atubima onolimampo apule nee. Teng teika niike awanai poangko aii ule pakumalianato opong lopa teitei pakumalialu apang pekala lopa niika nadonga onoli Pakumali toloieng ponga, peekanna naimalili noli teika madali tei teke naiales tole. Peekanna nagopabilunang napo oiga wakai meeke pola apu hei nagopelima ule lobi poliai apa taabo ia, awoga tee bois e apako lanai ule, lanai ule niimali weai ule oiga talala luwaina pakundi nolien nai ule awago laka moola go lepo, mola ule taba meeke ule mado tawamma ule tee naweai, tewa ule gaweko enang pakundiai apa lopa awo metempo tee ule nado tabeng naa la peepokaka olala taba nai galawai ninawatona ea nii kabu muuni teka ningpo nai kalapo tala laka pakulawai eng awo metempo ulumakana tewo lepo meeke tabang naa. Tee ule peekanna naimalima, naimalima peekang muu melou eng awa tanamalu lii alewa weliai? Apang nii tee ninang aga amasko peekala ukandiaingna wesi abiai, eng teie apu lopa kolabiai te otolimano, namo na kolabiai apang enai tabeng ule lepo teego pakumelinna go eng oiega o tewa kondima ning tee peekala woliama naiamo amulu amuma apu o o ule liiko lake owai ule paieai awo okopo lii polingpo. Eng tewa gamali peekanna kale unang, kale unang napo noomalilu, noomalila ule tang tee muule nee gawalungna tang ule awa poabilu ule nado anamalia lumampoi lepo ule pakumaling tee ule menabangko. Ningpoi ule ummeng nawalongpoi apako enai engka tee menabamo owabili, tee nee laa ule meelang, eng apabilu eu tete ule awo awetempo awo tabenna lepo peekalaka ule peepoka olala alawai. Eng te labo alio tabeng.